Favusuan, favusuan tsonyo, nyo nating komainy rou ya tan nainy tan christmas. Favusuan tan christmas rait nainy te ka nyo tan fatsuts, nyo na to tan fatsuts sa nyo ka isen na ingainy. Kokop ton nainytan fatsuts, nyo favusuan to. Favusuan tan christmas. An christmas to ya nan, favusuan nan ya nating rof non. Nating kaminon paparaa, mamagat tan nainy ti ya nan. An nainy ti ya nan kan nyo nating favusuan rou. Nainy te fakap rora tann fatsuts ra te kaka, ra kaka of ror favusuan <noise> tan christmas. An christmas to ya nan nating faruak <noise> non na rof mamagat tsian farei te tsue fi nyo, paparaa. Nyo nating komainy fisok rou favusuan tan christmas. Ra tagei ror mamatsiny ka na fo rof nating ruak non tan nainy to ya nan. Nainy fatouf, nainy paparaa, nainy ferera nainy saua koman christmas to ya nan tan favusuan. Favusuan tann christmas nating rof ovei non tsonyo. Tana sa, te tsue fi nyo, ra tagei kan ror fo vitau tsura mirror tan nainy ti ya nan nainy favusuan kan mirror. Nyo kan nating komainy fisok rou ma favusuan tan nainy to ya han onot non christmas. Christmas nating faruak non favusuan rof farei te tsue fi nyo, paparaa, mamagat, ferera an sana nating ruak non tan nainy to yan nan. Ah christmas favusuan to ya nan nating kat ra rora, ra te nating e sei, ai sei nating na kan ror tan fo mes pan na fi ro ra tana fo mes a pan ra te favusuan. Ra nating na ror ra te sab fo vatau, fa muinya siny, muiy fafinen tan nainy to ya nan ana ra e nating ruak farei a isen ra te sab a mamagat, ana rof tan favusuan tsura tan christmas.